एक स्पीकर अपने अंदर लागल चुम्बक के मदद से आवाज निकालेला, स्पीकर आवाज निकाले खातिर बिजली के संकेत के ध्वनि के रूप में अपने अंदर लागल यंत्र के जरिये बदल देवेला। जेकर वजह से स्पीकर तरह-तरह का आवाज करेला, यहीं वैज्ञानिक वजह से स्पीकर आवाज निकाल सकेला।